Fomba fampiasa gny ampoly moa zay, zay ataontsika hoe jiro, lafa velominao i mazava magn- magnome hazava gny tsagno ohatsy hoe an-davaranga. Lafa vonoanao ndraiky maiziky izay tsy ahitanao na ino ino zany, zay fomba fampiasa azy.